ഇരാണസമസകരരതി പരചിയന ചരിതര, ഇസലമികസാംപരധായലം മരിയം കലലപരഭാവം കലസിന ഒക ഗഊപപ നാഗരിക� നാഗരികതാ, ഇദി കവിതവം, സംഗിതമ, കലലം മരിയം വാസതം ശിലപമതഋ പരകിയാതി പഉനദിംദി। പരസിയന കവിതവം ഇനതഋ ബരാമകിതകലഗി ഉനദി। പവരദസി, ഹഫിജ, രംമി വനടി കവലം രചനലം ഇപടികി പരാചഉരിംദലം ഉനനാഈ। പവരദസി, സംഗിതമലം സംഗിതമലം സംഗിതമലം സംഗിതമലം സംഗിതമലം സംഗിതമലം സംഗിതമലം സംഗിതമലം